<hesitation> inti tande tú oxa'á hó <hesitation> kiti ihó xakuá, kiti iho xakua daxhiku no tiyá'a ñono ya'á té, ihó ñaña ando ñaña hí chinguiti intekó, huaté xanakadati daño no kiné ñono na kineti lakachi na kinéti chidiún luluxhinó xon to kuichi xikono xantonó kotan nidati tuú no ichi yandá nda itida ná kende keneti un na iná no- no keneti nrida, nrituya na kino yukú kinó kú kino ni nió nakino ndenexhi konunu ndeni nakeno ikono hú, kiti no'ó intuno tena'á un ñoo ihó nda ñaña no ihó h <hesitation> nida xhiño kuin, nida xun naxhido tiñati ihó kiti kiti kangana koño neya'á ngueni ñaña ngueni h <hesitation> chiñokuin xun kuino un kiti xaió ya'á.